اورګانیک سابه او یا هم نور خواړه ا هغه معمولاً قیمت یې زیات وي او دا زیاتولی د قیمت ا ام ذایقې کې تغیر هم لري نو په دې ارزي چې سړی لږ قیمته خواړه واخلي خو چې ښه ذایقه یا ښه خوند لري.